Oho nu me kel duko inum nu ibulegnen nu kunu idion mi ivom ekun me na nu oyin ivom ekein usoku yor dor nu tutu go idion vutam, iyor idum oso ekein me, idiom nu iseminen nu ekein yor idiom votam, vutam oyin nu idiom nu oho nu eni eyan ubene nu oyan egi banu ivom ekein yor dor eni esamine okunu me der idum nu imivuram me der ra, imomosi ka me der ra dor okunu eni me der idum vutam na yaw ivom avai neni ka eni eder idiom vutam yor me dia, oho ovuram odun, ugen de omo wor obieny, ugende oyi ma oder wol odun dor ivuram ekein yor, wor nu uyen odun yor mu der ke idiom ivuram ekein yor nu kuru imomosi ekein yor dor idiom vi vi ka abo dor idiom vutam na yor ikar mu inwin neni okuveyi dor okunu eni me der ra yor ina ahrar nu eni eva me der idiom vutom yor <hesitation> oho nu wor mu der idiom vutam do mu gidi obibi, oblainy bibi, mu va der ogburo, ogburo na yaw nu kuru oblainy bibi na yaw nu eni eva me der idiom vutam na yaw. Ubo uyen ekein neni, uvagite, esisete inuvuram edayi be, imivuram na nu me be yor, ekpainy idiom na yor okunu ikpe kpilem ijamu inwin baw inwin baw, ukpainy, me be virese mu kuru von ubo yor mu va der ra, oho nu uvoh de ubo yor uva der te nu umon mamu idiom yor ibiyite mu ivom aki dor uvon ukpor, nu eni me kotu mu ukpalibem uva mu sula mugena, ohonu usul gen nu umon ma mu idiom yor iwinenete dor mu sise aki idiom yor, usisete aki idum na yaw dor imivuram ewol miya ede me yaw inene nu kuru adum eni me va yi ja utor, ebir, ubuany me ja utor dor nu eni me va vutu i dioki na yor, eni me vutu igburo na yor, me gwa ibilainy bibi me yun na me kuru gwa ibilainy ini ma biy me yun na dor me va vutu idiom na yor okunu wor ka mu mon mami diom na idian te mu adu dor nu me da kese, inuvuram ka me yaw inu baw, imomosi ka me jaw inu- baw, oho nu abo okunu me mene ina yor do akuro abo okunu me der isen <hesitation> eni nu me many umene yor nu eyan ubene eni me ta esi imosi neni yor, enatu neni imomosi kam eta isen yor dor eni me de dor nu baw eva me di idiom na yaw, idiom na iyi idiom nu me duko ma mu owei su owei ovayi pani nonw ova yaw ehn ehn me yun mu ivom mu. Ivom ova diam mu idiom dor nu owei vire owei mo towve ubo nonw mo di inu num me jaa mu enene dor nu me vainye me yaw ebir meyona mu usogbo yor me sise ke oyin efere isen nonw dor nu oyi ka ova mo dia, ewey vi vi me yi gwane nu oyi me dia oyor ivom dioma nu abo mu inwin neni onu oho yor nu eni kire eva me dia, oyor ka, okunu ivuram yor abo okunu me dia, oyor ugaga idiom vutam yor, imomosi yor ka, okunu ivuram yor abo okunu me dia yor, imomosi ka evon ivom dioma abo okunu me di inu baw, iyor idiom nu okunu umenen umenen dor idiom na yor onu usokun osamine okunu mo der idiom na mo di mu wom uvai nonw imo ka modi mu ubene, uvom ubene dor iyor ihrar kar ma mu, mu der idiom kpeyi nu abo oyor ugaga idiom vutam nu eni nu der ra, eyi tul ogburo dor mu der ogburo mu dia, uke tutu imo da neni nu imo ayi neni eder der ogburo dor egwa ibilainy me yun na dor, ekune nu ogbakini eni imo yor me da doku ma mu eni me di ogburo yor kpei, eni ebelem se ibilainy yor dia eni ede ubo yor kpeiny dor mina yor dor eni emonde okunu eni ede der igburo kpei me sise. Dor nu eni nu dia, eni evon isen eva me dia, eni ekuru nu der ibilainy kpei me sise eni ekuru evon isen ekuru evon me dia, dor ubo der ram ogburo na yor ekure nu ogbagne eni me dor ogburu abo ifo dor nu ebiite dor me keya, me kevre mu ivom pani dor nu me dudu ebir, me kwo isen uva mu dia, oyor ukpangi ovu ubo va der ra, ubo vi vi nu eva me der ra dor ukum der ogburo na, uder ogburo yor dor mu da bua, mu bua ogburo yor dor mu da bua, mu bua ogburo yor nu da bua, mu bua ogburo yor nu obitainy umo ka ogburo yor kpei, mu yan ebir mu inwin mu va bua okunu owei omon ka ogen idiom yor mo diom ke mu ivom, mu kuru wom dioma mo va dia, oyor ubo nu eni eva me der ra, <hesitation> kemu ukuru der ubo yor nu ogburo, oninde dor mu kuru yaw ogburo na mu towy mu itainy dor nu osomde dor mu yaw elege mu va faya ogburo na mu virese ufanya viresen dor mu da bubum mu oyi mu yon mu ivom pani mu du du ebir, uyan esen hahram, uyan esen wor wor dor udamu kuru va dia, ina abo kiri kiri nu eni eva me di ogburo yor, oblainy yor ka uder oblainy ma dor mu der duese, uder viresete dor mu su inu owei owei mu yen mu pani mu da kuru du du ebir. Dor mu da, mai ma da din, mu yon esen mu inwin ava ma dia uyi owei nu udu du ebir ubo yor kpei uva di dor me kuru bua oblainy yor, ubua te ibilainy yor uviresete dor, ebir nu uva mu bua- o dor uviresete dor mu da yaw idiom yor mu kese ogbo uvai yaw mu yon pani pani owei vuro vuro mo yaw inu nonw dor mu da ta dia, mo gwa esen ova mo dia esen okar mu idiom neni yor okunu eni me di diom owei mo di idiom mo samine esen mu ekem usokun na omo oyor ubo nu eni eva yen wol, iyor kuru igbe diam neni krese eni edi idiom ofuruke ukuru pale mu inwin iyor mu bua yor do mu kuru tor ukuru tor te dor eni me kotu mam mu miva mene ubo enu dor evu etor te efanya te esomo sete dor me bunyi ma dor me fir'ya dor me bunya eyaw me yon mu ivom pani me dudu ebir nu ubuany dor nu mu da dia, mu von esen mu va dia kam mu ubor yor odiomosu wor dor mu yon mu ivom enene oho nu ufanya tor oyi uviresete mu da yaw oyi mu yon mu ivom enene, mu da vutua gim gim dor imina yor minda bunnegneya dor mu da kuru di ubo yor usu kuru yaw nu esen ukuru va mu dia, kam oyi esen wor wor dor mo yi esen hahram nu uyaw va mu dia utom esi nu onu usokun oderi mo gbedi isen yor krese eni eja ofur ke okunu eni evon esen eva di. Di idiom, oyor ubo nu eni eveme di idiom neni, eni ekuru yah enanina na nu ebilainy. Nbraka ikpote dor eni ede kuru ta verve nbraka, nbraka yor eni eva me mene akpunguro, eni me kporum nbraka na, me kpeinya me va towve akpunguro, oho nu akpunguro yor isomde dor eni me da kpeinye me da yon mu ivom ebire nu da fir kwase, ikwate dor eni ede der ra, ubo ider rom yor nu oyin ma mu eni me krese itainy me kpasi aki, me yon anun mu ivom oho nu enun yor ituanyite dor eni ede kpo kpo akpunguro yor me yon mu ivom anun mu itainya, oho nu ituanyite nu akpunguro idiande mu ivom nu ituainyi de imipinyi dor eni me sise me da vutu mu ivom enene, evutu te ma nu iwin nenete dor, eduw somte nu okunu ingbole imo dor me kpokpo onu ekire va mu yon na, oyor nu ekire va, oyor nu ibese va mu bia yor, oho nu uyonde dor uda gena, oho nu ogende ma nu umon ma nu akpunguro na nu abo mu ivom aki nu oho nu wor uyan yor nu idenete ida senete mu ivom aki yor okunu itein yor, oho na okunu baw ibiite yor dor baw mi tari ya, oho nu iteinte dor uderi te ma mu akpunguro yor ibiite mu da wor wor, mu da kum va yi sise muda kuru vutua, uvutu viresete dor mu da kuru yaw baw mu kpo kpo, mu faran mu yaw sise. Dor nu owei su owei mo yaw inu nonw, oho yor ma usom ka dor nu uva mu dia, usom na yor enu ekein neni yor eni ebelemasen, okunu eni evon ide dein eva me der usom, idedein imo dor ma usom yor inwin nene, oku nu uder akpunguro dor ma dor usom yor abor, uder usom yor ususite, i dedein, isen ina inum eni evon me der ra atumn ka ekire nu ogbagne evon me der usom, ivu eni me kpo kpo egwa va me der ra oyo ubo nu eni eva me mene idiom neni, mu inum nu igbulamagne nu akpunguro, dor nbraka na yor ivu eni me der ra eda kum keiya, eni ekeiyite dor eni me yaw rowy mu ivom amin, dor imo ayi neni dor ata mu eda rowva ka dor nu eni eda rowva ka dor nu eni eda rowve te dor eni me kpeinya, ekpeinyi va fuunte dor eni me dia, esen abo, isen ikar nu eni eva me di idiom na yaw, oyor onu oyan oso ova kperi ken nu eni krese idiom yor ka ikar mu ubo neni, oyor ubo nu emi eva me dia, eni ekuru voh ivu eni eva mene idiom na nu eni eti me doinya yor <hesitation> eni evon nbraka yor eni eva me mene, eni evonde nbraka yor eva mene te idiom na nu itenu ekein ewey kire yor, iyor yor ma yor dor eni emenete dor eni me far. Eni me far baw kwase, eni efar baw kwase te dor, eni me da yi gugun baw, eni egugun virese dor eni me da yaw aki nu eni va me der baw me kpasi mu igugu, otu te dor eni eda kel der baw, eni ede kel pikiri baw okunu anun imo oho eni evon te ubo yor.